Al e ëmpurtant stüdié la leteratüra përché a të musta la cültüra d'ën pais, al e ëmpurtant stüdié la leteratüra italiana, ma anche la leteratüra dë gl'autri pais e a serv për emparé a razuné e a cunosi 'd cülture diverse rispet a l'Italia